पाटा ले लो। तेरे बिना मेरे जीने का मन बी ना करी। औ तौ से बहुत ही प्यार करु। मुझे काशा समझाओ। या काशो बोल्नो ले लो। जे तू बी ना एंडी मेरे साथ। त आउ एका खैदी कुके होंदा। ख़ियादि त कुंजे हालात मुज होंदे।